Ikpoki rengo ghan ni oye opha la baal ologhi ikpo keen ke tue ni eko ophala baal-ologhi ikpo ki ke tue ni edighi iyaar di oye ka moogh ophola baal ologhi loor esi di osighe ikpoki kuo bam igedidi pho usi ghe ghan ellah kuo gbenemon elah bin ologhi pho oye pho kabaal loor esi di iyaar pho ope pho oye pho a wa bo ma moogh but orugh pho adio pho aro don mo sighe ikpo ki pho kuo bam ikpoki pho ereele tro tro esi ketue ni eko diyaar betue ni eko ghudum loor esi di ezegh kue di ghi na ikpoki ilo na ka mugh ni kui ikpoki edi kuo sighe ongo oyil pho opo pho rakonumbo lana bin ma mough inyaam bin ma konom inna bin na adum po phalabal ologhi ma ru ikpoki ketue ni so eko ophalabaal ologhi pho opho rokaaph bo Esi ikpoki ku na ma amoogh ikpoki ibam anmuny ana oghi askul, na ma moogh ophalabaal ologh, na pho, ibam anmumy pho ana ikpoki l uo ku askul pho ragon ni ku askul pho uki, ophalabaal ologhi golo pa wor pho ana wuon pho po ro bem ghan whon mo ikpoki ke the ni emar ophalabaal ologhi eko ophalabaal ologhi engo ege ili ologhi ulbaal umor ana ku ma aghi adeghi, atolom agada ikpoki ku asighe iepic pho atu mo iphen iso olo ghiotu pho. Ikpoki pho iphen pho rengo ophalabaal ologhi otu pho mu ighighi we ologhotu pho edi emi ikpoki pho ku oge oye oye enum enum oye di ologhi pho ulbaal di oozin adiel odi rapin ghan ni ku eniid di adoktor ka baay kn adoktor pho ikpoki pho llo no po oye pho po pho ra ki omughom ezegh pho ku mo osighe bo ikpoki om obam ku mo osighe bo ongo oyil pho oyii ma aryhe ikpoki pho alogh okuru odi ku asighe eemaan odi aban siphe pho, ophalabaal ma atile amise siphe loor ekpom mo oye pho Kui niin ikpoki edini di ke tee engo oye opha la baal ologhi ikpoki di na aghi asighe ilepoki ibaal ku na aghi a sighe ku rawham ela na engo myina oony amem inya kula asi du ghul otu obaalotoghi pho ropoogh ophala baal ologhi pho olo loor esi di ikpoki pho ipe edighi ikraph ikpoki ophalabaal ologhi pho rokaaph bo sien pho edighi opalababal ologhi esi. ikpoki pho ipepho epho boogh kue digh bo dighaagh ana kuke tue bo engo opha la baal ologhipho ikpoki pho ipe naghi bo kua ruur ekpom oye kua ghi adighiman idi rodig hi ghan kua ghoi epe pho ipe pho okool mo ikaraph ikpoki nasighe umor ana asi ghe aniir ana mo kosighe emupho kuo kuim loor odoh kua pa ba mo miaghem ina pho niighi ikpoki kuna kum engo nyina enum ophala baal ologhi asidighiel otu bin etan reki namasoor oloogh ipe nanyina eghaaph bo naorue odighi mo engo, nyina okuru ru idi edighi bour no rue oteeny ruguaa naan pho ana ra rupua pho ana So m, ra kaaphan eeghie m. i abem ghan odaphan dipuru pno opuru bo ikpoki di ke tue engo ophalabaal oloyhl pi igey ikpoki. Ikpoki di ke/tne engo oye ophalabaal ologhi po ipe idi m rakaaph bo sien mo ikaraph ikpoki igey ku rengo r´eko ghan bo ophar labaal olighi pho rengo ghan bo oye pho ophalabaal olighi